والله الجامعة مهمه شديد بترفع من درجة وعيهم وقدراتهم في التعامل مع الناس غير الجانب العلمي في الموضوع وبتوسع افاق الطالب وبتعرفه علي ناس جايين من حتات تانيه وثقافات تانيه ومجتمعات تانيه وكده بيقدر لو الظروف الكان عايش فيها اتغيرت يبني حياه في حتات تانيه لانه بيكون بيعرف يتعامل كيف في الدنيا دي